Ny grille-pain zany da fitaova ampiasain'olo amin'ny resaky fikarakarany mofo. I iô da manosiky ny mofo mamy na ny mofo tsotra ho maiky sy matroky; da ny mofo zany lafa avy atao baka amin'ny grille-pain aô da mikarepokarepoky soa.